Maraga carana moni iyero gendangngede. Iyero gendangngede, ku bangsana ifeppeq madodongngi, biccuq massuqna- bec- beccuq mon- oninna iyaro gendangngede. Sedangkang, ku bangsa iffeppeq maloppowi, massuq i suara loppo fole gendangngede. Jaji, ku bangsana engka sedang-sedang iffeppeq, sedang-sedangto mo- messuq oninna iyaro gendangngede.